Leika um tuujaos, et sa panõt purgilõ vai pudõlilõ pääle ja sis saat sinnäq sisse niimuudu vallaq midägi, et tuu ei lääq maaha. Sammamuudu võit kohegi, ma ei tiiäq, õlli kah val- vallaq sisse auto moodorihe tuuga näütüses.